Mi yeloto to So tawii miɗo waɗa jaɓde kala toɓɓere ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde fowrude, ndee toɓɓere ɗuum o waɗataa heɓa miɗo njaɓɓude e heewondirde yimɓe ɗiɗi kala ɓuri njam. Fowrude ina ɗenndaa miɗo waɗude nguurndam ngal fowru e yimɓe ngal heɓugol ngam njam.